هوايتي المفضلة اهي الكتابة وانا استمتع وايد وانا اسويها لانها تعطيني شعور بالراحة النفسية غير انها بعد يعني تساعدني في تنمية مهاراتي الشخصية وتقوي عندي اللغة ولان اهيا دايما في اوقات الفراغ اكتب شعر او كتاب او خواطر رواية وكله يعني يعطيني راحة